Binŧida ma ngaadni woobo we, baa bahabi bigiw, waabo bâga aresi njiminjiif, ngi faaj we bâgaadu. Binŧida ma du, he halihamudulay, gdoongle bàa ma ngi bâa ma, boonji ndaani baamba gi bibiyaada ma, nŧidande famba, folla yoofi fyere.